אויב מ'וויל קער נעמען פון א פארקילונג אדער א אנטצונדונג. איז, אויב ס'איז א קליינע זאך, קען מען נעמען וויטאמינען. און ל, ווארטן ביז ס'גייט אריבער. אויב ס'איז א גרעסערע זאך דארף מען נעמען א, מעדעצין, אנטיביאטיקס. און ווארטן ביז, זיין אם, זיך אפרוען.